Tä küsse, mille olõ maq siiäq ilma luud? Miä um muq ülesannõq? Kas inemiseq ummaq ummaq tõtõstõ must ülembäq? Vai äkki saasiq hoobis maq inemiisi üle valitsaq?